Atosodeɛ deɛ gu ahoroɔ bebree ɔkwan a atosodeɛ bɛboa ama wɔahunu sɛ akyɛre na ɛnsɛ sɛ yɛdi no, dodoɔ no a ɛyɛ a na ɛgyina saa atosodeɛ no ne sononko a ɛyɛ so. Yɛwɔ atosodeɛ bebree a ɛno no ɛyɛ nhanehane Ɛbi te sɛ <hesitation> deɛ yɛde yɛ 'salad' ahoroɔ bebree no. Saa atosodeɛ no nso kwan a yɛfa so kora no ne sɛ yɛde ɛhyɛ 'fridge' mu. Ɛno nti atosodeɛ a yɛde hyɛ 'fridge' mu no ansa na yɛtumi akora no nyinaa no, ɛno akyɛre a nnawɔtwe anaa ɛnnɛ nnum ɛkɔ nnɛ nson na ne nhane no ɛho. Ɛno nti ɛfiri hɔ ɛkɔ no biara deɛ na ɛyɛ asɛi. Saa na yɛwɔ atosodeɛ binom nso wɔhɔ a yɛnya firi ɛyɛ dua no ne nhini mu. Bi te sɛ gyeene, 'garlic' Gyeene ne 'garlic, nso saa atosodeɛ no ansa na yɛbɛ kora no no yɛpɛ baabi ɛyɛ nsuo nni na afei mframa ɛfa hɔ yie. Saa atosodeɛ no deɛ tumi kyɛre kakra, bɛyɛ bosome ɛkɔ bosome mmienu no na saa atosodeɛ no nso ɛpɛ kwan asɛi a wo di ɛmmoa